أكتر <hesitation> رياضة محتاجة قوة بدنية في الغالب هي رياضة رفع الأثقال أو رياضة زي كمال الأجسام لإن إنت بتحتاج تشيل أوزان شديدة جدا وبتحتاج قوة كبيرة وتحمل بدني عالي ، إنما الرياضة المتطلبة <hesitation> قوة بدنية أقل عادة هي المشي وممكن اليوجا تليها يعني